Kuulkõq, andkõq andis! <hesitation> Ma tahtsõ seod pluusõt ostaq, aga ma ei lövväq hindä suurust. <hesitation> Kas teil om äkki laoh tõisi suuruisi viil?